Ny fomba hisavembegnana ramanavy andro alina anh, mandefa ultrason izy, <hesitation> feo sy regniny izany. _x000D_ De raha ohatra ka hoe i raha igny anh mierigna aminanjy akeo mi de fatany hoe misy raha manohagna izy zany na hoe misy misy <hesitation> biby hafa akanikagny, de izy koa anefany anh <hesitation> i masony anh mahita rehefa andro mizina.